Ndë klima do të ndërronej, u kunxillonja të merr rroba me shtresa: një bluzë të trashë ose triko, një xhaketë shiu dhe këpucë të rehatshme për ecje.